Kua jaenungavi, tembiporu yambope, ñamuata vaera masa, kua yande yaipota peguara, öime yande yamboyereva, kuape yayapo vaera empanada, salteña, iru tembiu peguaravi